<hesitation> so suka yehi tawi baafal ngal woowaa tawde galle muuɗum, arannde kaa fuu ko oo watta kaa o lanndoto ina makko; inna minkaa woɗum waddi ngal baafal ɗoo ya? ngal baafal walaano ɗoo suku, ɗum kaa ɗum nii mbiyata.